Njaram jei mi burdaa yiduki kanjum woni koka kola don balwi ni haa nder fandu manmi andaa nobe wadirta dum kam amma kanjum mi burdaa yiduki nden bo don wela m masin.